खेळां खेळाका हजिरी रवापा हो एक उमेदिचो अनुभव असता। जो उम्मीद, हुस्कों वा घुपीटा आनी समाजिक नातें हांचो एका आगळोचा मेला देता। विचार करता, तुमच्या आवडीच्या पांगडा उरबा दिवपी, तुमची आवड वांटून घेवपी। विद्युत वातावरण स्पर्श करपासारके असता। तुमच्या डोल्यां मुखार "आता सुरू अशिल्ल" रोमांच उकतो जाता। पण जिखपाव हारापा, खेळां खेळाका हजीरा रवापाचो अनुभव "केंना विसरू येना असो असता। इष्ट आनी गरचया वांगडा अजीवन यादी तयार करता। सुरू अशिल्लेया खेळांतालिन दृश्यं, आवाज आनी भावनााची प्रतिक्रीति करपा अशक्या असता। जका लगून हो अनुभव तुंमि सदांचो मोलदीका आठाशावे।